Eh! Gny bibikely mana mpanjaka vavy: vitiky zao ohatsy, tantely koa ohatsy. Rey mana mpanjakambavy rey la mpanjaka iny amizay zany minday androzy. Ny fomba fiasan'ny biby kely andesiny rey zany i, laha ohatsy ka tarihin'ny mpanjaka vavy iny i, rey zany mpila hany rey sady mpanamboatsy trano. Mpila hany gnyy sasany, mpanao irakiraky. Sasany manamboatry trano avao. La ny sasany miamby ny mpanjaka vavy iny vo miamby gn'atolindrozy rey, <hesitation> miamby koa gn'anaky ndrozy kelikely rey.